Fomba amam-panao mampiavaky any Belgika da ny reo a Belgika agny i da malaza amin'ny finoma labera.fa ny labera amindreo agny da soa sady azo lazaina soa maneratany zany labera ndry Belgika agny.